المهارة اللي نتمنى لو كانت عندي هي العزف على آلة موسيقية، خاصة البيانو. نحب الموسيقى برشا، ونعرف اللي العزف يعطي إحساس جميل ويخليك تعبر عن نفسك بطريقة مختلفة. تخيل كيفاش نقدر نلعب أغاني نحبها ونجمع الأصحاب حولي. الموسيقى تخلي الأجواء زينة ونتمنى نقدر نكون جزء من هالجو!